Te yejoj este jejpab animal togay e le yeji po loque ochi ey ispopca capi ca yogmuyupapo le coque por ejemplo coque tej ispopca por nöj loque ochi en ispopca sa ang te puts te senga te ejt te yutsu teb ob jejpa te yutsu le tsowi te yutete te como bage l este yog jejpapo yete te wuti coque te como bobo y te yto canj te yto jejpapo yete te tsuguin l masu te mucshi uyu teb pi e yto jejpapo noto coque pacje te wuti ngoj togayje e te yeji este cuyoscotsocpa por ejemplo te bobo tej ajjuwo mas de yucjo te yto expangjo como rio blancu mas de caja eng’wasgyjo t capi ca wuti coque togay teji yele animal toya te yto jejpapo te gujo te ytoan t pappe togo en isäam le tsajing yete le tsajing yete te yejoj unj wutpa jejpa te yejo pitsumpa nete capo Un isam yete le yojo pero te yojo jejpa animal togay pues telo te coque te une coque togay te wuti coque togay teji yete tumu que engesestocpa como te yoji teyoji tebo e tsa cueva ejj jejpa te yojo te yojo teji ca tsa cueva caji jejpa te wuti coque togay teji de clase de coque togay o'chi yampay iso mero yete pero ny mi 2 pete este tesa te tupo ca poder mashi yupo y te royador te algo coque togay que wuti jejpa este coque togay wuyo coque togay te royador te moc coque teji ellab coque togay que te yoji este pasadu como te moc coque le ya enjymuduyama yete desde une coque togay desde polo asta bobo te pi' te yoo jejpapo coque yoji teji te wuti yo togay te este pi' yo pon syo te yopaca coque pac pues teb une coque ca peca tiempo mas de coque angojo y tep te pi' te pi' te anima te jejpapo te yojo.